Guskefte zaɗa safa shegher vajar na beghe ah guskefte nah wayagh nai w ay gusketa gheshe gulle mantere daluan sheghe, balarba guskefte dava thah da dava keffe svan yuwa ze aze arziki sagh saga ndanve ɗavatsate zana heleskise zana akam da akah zaga daghow tsa ghe nak war badil tsaghe monter aduwa ghighe nah tare zamnah ana njada gha hajan nawa manah vuntarau ghe vajurha vu ah nah waya ah nai waya guskefte gheh gute harka mrtse tsa ghe ngah auze azagh bam vigir me reve tsa va tunda ghighe ah raban ghe yanga zahga ɗaɗa ghu baighu mmewe gashi maah luwa vama viyarnaya, nga ulsayaysaglla nga duna tsam ma ahva, aganwevva tsa eyalwa tsa mbulu shike tsa talari ta ghe ahiveen bai ghu amma mamatsa digan da ghe wude dambe ngashike ana balgje ke talaring banghuva, gheh kam awuzu ghe ah ategi ah dava tsa vajarha nah bu ghuwa zanah wwuzuw nawa ɗaɗa ah wayah sage ɗaɗa kuda ie nga davatsah nae ɗaɗava. Ko nahdanen hane, nga zevava to shita kena mane suske fte, dak shnce manine ngah nga zadevivida to baighu ske dughe kana, naghe batzz sat guke gammanda za baɗa nga sat gulle beta vuh, shi shinkina da mane guske fte, ah ghet da da gha ya ah shir da dagha ga shi shinkrina da mana guske fte vasarhana bugh guske fte kana, tsa tanba yagtegh zeghe nistaghe, a mave ma'al thirdte fiɗa ah matsa rajar aja zegh mata nebe gulle kagh mbaldu tite que fete, maidh nkwu vajarstage nkuw sane nah waya ghene ka wuyne guske fte hah batarba guske fte ske auwaya ste, mba anah galtiec sue tsa wude, manda lalite wude manahhe kaɗate wude, aduwan mana ereman ghe vabar ghe, daghu ghura guk vana zatarda ghar zam zala zatarda darzada da da juwa daga wude dama gul kush, kam, mgu ghai daga wude ah agul ku shi gul ghaiva, ka guskefte zata dargha zana iye nada bala ka kagh zana ba batarby. Pucwuza tsataru ah dlmegha masalma so zanah faraf tama, neske ana augheghe to nga kwara da mane vagkwartighe mba duna kadehgh matsa hava, amma kunah va feɗamasaka da vukma ah nga wude wan una, amma shikina a amane guske fte na ne tama, ka ghanah badil da ghabusane uajar ghina galle nah ahah a bal a gha gulle aka fuske fte nah furaghai sheda fate dava, kaza al tare neshi bagh guske fte gullaca, tar fule batar guske fte, balate ka za ka gha neshin de de davaste to neske na ghaf dugh tama, kadih nah matsa, amma skenevas haz guske fte gute nga digma tsan uda ngel belaugha tsanva ah a magha ga jijiba na jiji na kwarte ghighe sanama jijigh kurte dadaghuma na ghanva daghevate dadaghuma kana kaghevate, kurete vasarge ga ga sa dadagha sane ka ke dada ba thrte ka baya ba'ie kwadigh tat triteque ti daghevate maah kwa ah saman qwe, dive aja vaguvata to sawan da fate manda sankana juwa sane dua asane mbatse wude. Sane wude sagh san sananque, naganghath tsanva nga diginava, nganah matsava hahda gimeke wude ba to ka guskefte ana bamdigi na mba rivetsa wude, kawuda ka mbetsan mbetsa ngawuhah mbetsa mbetsava, ai guske fte gulle ka bame mbetsa mbetsa ma rivetsa wude, skene haz juwake anake ka juwo ka gida tama to kunaga vajarga ga wurgahar ga ibrahim sana hene, ga vajarna wuyan sagne, nah waiterwa ya guske fte wadan kwartina kana, tikenque vajirna tsatsan ghe kana duk ah luwa saura dadagh tere mbatsaya gida ka tighte nga na na ghe vaniva, to beta zhana kawu da naghava gha wude, nga hane beta gulevu skane har juwa kada digina to ngashike ka da ana digimava, shiruk guske fte sana wuldanque, nah bah ba guske fte shrik da wuze da wuze wude kuwure nah bamar jasket te gida yarga, naha dak ga la'asana farat ga digana sana hana, ga digina na thadargha thaah wude hene, saghe yu we da valansane tsavana awuja ah waah wude mbe sembe azagh ga ghaya awuzu ghehe kiha kiha ah hatghar daghtha. Kiya savene hazguskefte, ke bade ba ashi tung geda sasankana nga gide yanga mbe luwara ngaka balaka daghen kauyatsave deghe da wusana manga uajarna waikawayva, azana ka ete daghe da valana sana kana, gulwusa kurteke has wujaya to nah zaduza guskefte ah ah dagina tsane anah kaa kam aku mbabaja aze guskete yandaya, yardi guskefte guleve dute ruku sana ude, to nga la'ade digimava nah zaduza gusva ke fte gida yanganque ne la'a kwar tama to ghe ghe qute anah dughuwa az guskefte kwaraja kaneh mba ikadu ghaytas tsaghe, mugghe ge au ghembe vajartsaghe kagha nah pahambe kuma kah digine hane balagh ma katah kanah matere aure matere shikan ana auwayste dadagh manda manaya haztenatsa kwara, ngate blakambe tsagheva shikin kuel ghu augate, damana manah matsagh demene ama natsa gida dan mbatsa da daman nah ka karamma tsa la ava dangha gaskefte ah ye. Yafike yavah, shinke wud, damandsawude fa te kagha nga guskufu yafva kanja vaja, kanga guskefte da bere dag palani vijirtsa kava, da palaki da wata to naisauwa azdamda fateghe tama, manah matse gha ka warsage vajartsaghe de and de damang fate ghartsaghen ruk guskefte gheghe patek apalaghe damand fate ghar tsaghe ruka guskefte gheghe nah patekal palaghe daman fate ghatsaghe, neske ana a rukaghe gaskefte kana kadighe nahtsa matsa, azghe an al wagghu natsa kware kara, umma skeneva al gaske fte guhe, shi shuec ama ana zabe guskefte gute ngawudana, auwe shutse wude kwa ra anake palalsa arade mbe jike hava w yuada way ka kwara, damara'a daman naa esutakaka, ana fte ana fte masalma nga ka pate damnva haraman shiria gawa tsama bulwuda ka wune fate damane ama da ahaz gaske fte ah yar ayardighe da da zadar gam la adigina gulle, waya waya waya mame ske yafe digina az guske fte tsane azud waja al ah. Awuede fate damane sane ndau kagha da danmarana akarani shika bazana lilinge to ku nah pal be wude damana zana'a vivaja lang san zud tsana ngaka viviva sabuda wutsa jana'a ma dan fate dan fate la atsa ata gwagh tugwa jana beleka ka waina'a kiya lang sane kakada nai vajartsangalle, fik hakartsane mata na ghakamata ma, nga hana hakarvama naina pal be wude ke ba dadaghamanda ka dame ne, daidana be dadaghana ka damane kansa ghka la'aya, nanaidagh shir galle da gada wesk ka guskefte kana zedeh skene az gah gwaghtsaka ka kwara az wud naifate kagha nga kai fate kagh guleva, nada gute ka palva trea hazte, naivagarsaga shir gulle azvajarh a naida sana'ah, juwaz thara ana ana gamer mbal thushike daida mante digina tsa dadagh tare diginatsa dadaghtare nga dada nrbse dadagha mand da damand tsa wude hazte, kada manre kukare ada ganarduwe, nai shike waisane kakanaw vijir eye kai ngh mapayardugh hane da kakanaw vijir eye kai ngh ma payar dugh hane da dadaghum feke, sabuda naidaman fate sudu sakawud nasake ahzta kada sukurduu we azhar ste ana jame ngha ghar. Hanana guleve feha nuratsa wuz daghare shiva wuzuwe haste kada wanarghile, harkagh gute nga kuncin hankali da gamdu vanghan fekeva to naila'a nai thrana ma ke natsa maneka kada warardile, na vikavika damane, nathra maikew na maneka guleva, kade njaru thara bazana manene kada ana ana barnagh nagha aga na'ah paldamane kada zedel kada palda palava, nga la'agh kude diginava, pala de tharana maneka gamme ze ze tharana manneka aza, shikane ah ah pav damane feke to naija ah dagina gule ko daghe na wude na kul masalma, shire masalma shiva, kagha masalma, kada haldargh shika va, kagha masalma, kada haldargh shika diginashi wude, zunubegh shirwude kudude jakkanagh nagha, dapal danivagha ah daghe wude na kael natsa ka'el me me adine titetque to ma adine titeque gale na thara maikwe, maneva kanaw pal palake wude didine naga thara tsaka gam gateva kawude zaghar zunube gane kap jakkana ghare sakane ah la atse daman tama.